Ny alika tokony mampiasa tena indroa isan'andro satria mila mampiasa vatana ny alika mba ahafahany mahazo mba tsy ohatran'ny olombelona ihany ny alika mila manao fanatanjahatena dia ohatra hoe: amin'ny maraina izy izany hoetina o mivoaka dia hariva koa izy hoetinao mivoaka maka rivotra, dia.